O'on kio, o'on kio ku iin semana natadañoo xa kuxa, kino ki kadationá kadationo no itú, kino xan ke xakano xhi diina pues kuan xhi tikutu, kadatioda nrida kuana xakuneya dii po xhikona, hin ditá nreyu xana ka- ka kada teota nruitu, ho kuanyo no nri itú kuanró xhin noninó taxainino xhin xa'anro, nuño naxakada kuexa kaxa kano ke niño nro ke nruxhinró ké, xuku trabajo ñoo no ya'á.